Fi yom wahid duhur fi dabdabe hana kalam hanal iyal da gamma kan bada bilkallam, annas alkallam jambum behesubu nadum hana sahi, ambaramo kan bishifu shuqul hana dalal iyal da, ha galo ke jaro, jaro kula ma khallam illa biʼid lom talu ana kula tara akhuku bas, talu ana kula akhuku bas, han mafi nadum.